Pues sinan <hesitation> yakoxtombr nanskirz bueno, rararoruꞌu aklab prestent kambio orale chiti lara buendoꞌo baziyetrak barakmb, yaa koxtumbr naznzənerabam este kon el tiempo este rereralanizə llinz orale san miguel kextguen tgol, <hesitation> lani nacimient, orale laꞌa <hesitation> laꞌraꞌ laramniꞌ lararaꞌ laraꞌ laraꞌ letexnaꞌmri raaleə orale yare delant kilalani yanigoxtraꞌ, yechiraraꞌ kalend kombid keseꞌ este gran yaakoxton naꞌntela puingonchis pues no chescherchiowin koxtombr nina angtiw, tikochi koraxma mirabaꞌa naꞌ este tekzoꞌcristx rchegobilleltek elabans, chikoo juebs santə krara jesucrisxt chirreni porsion, kereni este kanera pot larean diosen reksrereba, ronraba <hesitation> korexm, rterorambuin sguertap sguedenwinis sjererawin este gnistushꞌki sxendie ke nis melon, nispap, nis papay, nisə ext tambrind guetoꞌch niskeremdim bem biern tap, kereraꞌ buin este cezeꞌ buin reledaguewꞌ guewꞌroꞌniserbaꞌdinbem tu basə, xdewenroo nis razayini chootlawinizede kaydaa oyobzaabuein retezetenin loyizaꞌ nigapazibadini lonisingueꞌ konabyen rtap.